Кондитсионер дастгоҳест, ки дар рӯзҳои гарми тобистон ба мо ҳисси роҳатӣ мебахшад. Кондитсионер ҳавои гармро аз дохили хона мегирад ва онро тавассути моеъи махсус фреон хунук мекунад. Пас аз сард шудан, ҳаво ба хона бармегардад, ва гармии аз он гирифташуда ба берун бароварда мешавад.